अगर मैं किसी स्पेस स्टेशन ते फांसी जोलु मैं ताख क्या कलू ताख या ता मैं काम करलु तेकू जे के लिए मैं आयु छो रसेअर्च करलु तिकी नि तो मैं भी अपना टाइम पास करने के लिए कुछ भी करलू गेम खेलु या ता मोबाइल चालोलु मतलब जु भी वे सकदु तख।